Ba Irlandɛra a ninɛ ba maba anglɛra bɛrɛ wure a ere abe a anglɛ ba wure we woro seleman ani tun bɛ bu'a ba da cu'a cu'a jonu a we jo cu'a sɛrobia maranu sinba ma tete ma mu jenu jenu lenu ba a ninɛ ba damu besosi